Aya ane ko tom atau amwet ingoroik, aipu, awasanyan anyun ing koot, ko rook aipu kopwa sang, ko ndaitu sang, anyasapuan kora che tilileen ande kando, aya che tinye rangiik ande kando, ak chee chelelach che mamache suumpto, ande tapan, korook ko ne kande tapan, aipu karaishek, karipu karaishek loo yo, nda ko muut, ande ingweny yo arok asilchi peek, ko nda silchi peek, as awe kidogo, a- amuny kitikin akat kolalang'itu peek kidogo kole, awe, anyoo, anya taunee chetilileen, aya natar che tiliilen, che chelelach, anyo che poo rangiik aun tapan, arok ak chepo lakok, aun tapan kora, ak chepo piik che echen aun tapan kora, asakuan ngoroik keta amwet ngoroik keta chuuk akoi kotililitu, ko na tililitu ipaakartaat, apa acheeng si keng'eet, ande si keng'eet ole ki kartateen akartaate ake tokol eng' komosta nyii si ma naam kei rangiik, ma chepo rangiik ko matuyo ak cheto chematinye rangiik, si matuyo ak che matindoi rangiik chepo rangiik, ko ne katar amaa kunotok korok, ko rook.